Nana e'u rana a'ana ia ganuna kanuiava abudada a'ada ae'ada a'ana maurina ve nonoa. Mauri na ena nonoana badinana a'anana bau'auna. Bau'auna a'ana gavana kome'a korikorinana. Gava ounanai a'adina akava? Bau'auna da emiava maurina da enonoa. Mai ero siboga isa mia isa rasiga gava kavavaiva a'adada, kavavai ovinai va e ve'o a'adina. A'ana ounanai ia kamiava abunana ia i'inanai a'ana ia urameda vaisida inuiinu da nogonogo gaga'a da gekau ro'ava abuna ibounanai a'adada ero isa vi'orida. Ema kaurava mauri nonoanai isa mia. Ia kamiava abunana a'ana nonoa vemia vanai vanai. Arava a'ana gavada vaida orasava e agoda vaida a'ana nobo'o da vaida gema puru, o guriguri da a'adina. Isai urameda ai isada mai ia abuna kamiava kaudada a'adada a'a gavada a'ada kama vavaidia ai maurina ema nonoa. Maurina ve nonoa gaga ema a'a gavada vo vavai. Ia agoda vaida gesiaro'ava o vunai i'inana vupaura inoku a'adina vaveni'o em boakau o em kuku vogava a'adina. Kauda a'adina a'adada kama abi ega abunai genia mia o a'adina kama vavai ro'a a'ana ama nonoa. Ko a'ana isada sibo imaganai ae'adi vavai ka vavaiava a'ana isada sibo imagani. Ia agoda vaida urameda gegana ro'ava inuinu gekau ro'ava abu kaka ge kaka ro'ava a'ananai kerereda geabi ro'ava. Ve'o agoda vaida a'ana isada sibo imaganai nobo'oda kama abidia, a'adina badinana a'a gavada edaniai eda gogo iagana ia ere maka makada aodadai a'anana eda mia ovinai. Badinana ia agana a'ana geurava eda gana aenai eda eboebo edaka. A'a nobo'oda gemiava, a'a gurigurida pauradada gemiava a'adada isa mai ainidia ia aoganai a'ana iada eda taemda isada isa abidia. Isa abidia a ae'adi ama korea. Isa'i ema gema ura gema gana abukai gavagava gema vavai ko gema sta o ve'o iavaruna a'anai nobo'ona, o veb iavaruna a'anai a'a progremna a'a guriguri program na a'anana ve on ounanai nana da vaidai vagana a'aenanana. Inokai kerere na aonanai vagana a'onanai da eda gogo. Ie'inanai gavgava gepuruva aiakuda, nogo gaga'ada, inu inuda, ia biana aganana gava geka ro'a stimda geka ro'ava ada gekau ro'ava abu ebo gebo ro'ava. Mai ada gavada eda gogo ia gavada i'idada. Maorana kome'a nana a'ana urame da. Ia gavada i'idada da eda rasidia, da eda ai edagana a'aenanai kerere da eda kau. Eda abunaino eda mia badina ra'auna a'ana iada abadadai. Abu kaka da eda kaka, gavana egenana daka eda kauria badina eda taem da iboudadai a'anana rumananaino eda vavai iainanai. Gavana daka eda kauria okei gavana kome'anana aeadi mia maurina venonoa a'ana bau'auna. Ema nana ona ba'umuda a'au va a'ana ona ero a'ana bau'uda vo'au. Nana bau'uda vo'au ega maurina ve nonoa. Vairida eda eda ve'o, aogaga'ada eda ve'o. Ema gavanka aogaga'a ainava, nana vavasi va ouraro venio, onina ero a'ana vokoio vomia no kano reo eka vo. Nana vo'onau riu, nana maora gavaka vavararoa. Onna ero vo'ouraro a'ana nana va ounaurio, maora gavaka ona vovararoa. Isa rasia, isa skerenia ema idai idai rana kapea ka abiava ai gavada iboudadai eda meoro. Ema nana ero a'ana bau'uda da o'auva a'ana ai maurina da venonoa, a'ana ounanai bau'auna a'ana gavana kome'a korikori nana, ia kamiava abunanai